allah laaa ňiŋ joon daal ňaami kaa falindi wo muŋ soobiyaa baa to bare issi yaa kanu kommu niŋ mbee nte la kuula miŋ man betiyaa n'ŋaa ka ite jee waatoo waati ika kuu kendo ke nfanaŋ n'sii yaa kanu ŋee na kee ŋa lafi ika miŋ kee n'fanaŋ ŋaa kee bare puru hadama diŋoo yee taa yee faliŋ woo muŋ meeta dindiŋ niŋ kebaaya kommu nii ibe dindiŋyaa ayee tulubuŋ iko ni ikeebaata yee woo koo faliŋ la woo ka kee no la.